Alura i animai ch'a më fan pi s-giai a sun sicürament le piatule përché a sun li i scarafaggi, dë roba li d'insetti cit, pöi sai pa përché però a sun le piatule, li a s'atacu al corp, a t'lasu pa, pöi a raprezentu ën po la persun-a o i animai sporch, al e propi lë sporch ch'a ie ën la ca, per lon a m'piazu pa